Kalau makanan asli betawi itu yang aye suka cuman lopis, lopis kenapa ya suka tuh ya jadi kalau lopis tuh dia dari ketan, ketan yang kita aron kita kukus kita ayo kita rebus campur kelapa ya sama gula merah tuh ya kita makan nah tuh enak tuh memang dari dulu suka banget tuh kalau lopis, karena lopis ada sejarahnya juga dulu apa sih encang itu, cang dudung gitu ya bininya dulu tuh <hesitation> pok marie dagangnya lopis dan kita juga kalau mau jajan tahunya cumanya ada lupis doang jadi ya dari dulu ketemunya yang lopis aja, gitu nah kalau makanan yang ada sejarahnye singkong dulu usia tiga tahun ya kalau enggak salah berapa tahun gitu lagi makan singkong kebakaran rumah <laughs> itu sejarah yang paling enggak bisa dilupain jadi dibilang senang juga kagak atau singkong tapi karena makan singkong itu memang ada sejarahnya itu enggak cerita yang bohong emang cerita beneran itu cerita hidup, itu cerita hidup jadi kalau misalnya kalau makanan khas betawinya sih memang lupis lupis sama aliyebegente, mungkin enggak ada yang tahu orang sini aliyebegente. aliyebegente tuh. Nasi yang dijemur, dikeringin terus digoreng dicampur gula merah itu lebih namanye aliyebegenti, paling doyan tuh makannya ama teh anget diminumnya kita itu sore-sore itu biasanya dulu kecil kemungkinan apa emak nggak punya duit apa memang makan itu cuman kita dikasihnya itu aja emang keluarga semua. <laughs> Jadi certain yang tadi engga pape, itu cerita tragis sih, cuman makan singkong lagi enak enak, tiba tiba kebakaran gede, tiga kelurahan tuh habis ye itu itu <hesitation> kisah kecil yang engga bisa dilupain tuh, ini kita mau ngadepin bulan ramadan itu lagi, waktu itu lagi rowahan tuh kalau enggak salah, lagi rowahan, nah kalau aliyebegenti tuh dulu emang keluarga emak yang di tanah abang tuh yang di jati pinggir jati bunder nah itu makanannya begitu jadi kita setiap datang ke sana itu disediainnye itu, dia datang ke rumah kita juga bawanya itu ya mungkin emang <laughs> punya itu juga begitu enggak tahu beneran udah.